أحس كل حيوان له ميزته الخاصة اللي تخليه محبوب، تخليه <hesitation> مفظل عند أصحابه ، ولكن أنا بالنسبة لي حب القطو، القطو <hesitation> يخليك تحس إنه مستقل، ولطيف مرة، وحجمه جد صغير، <hesitation> تخلي نفسك تعطف عليه، تحس نفسك جد محتاج حنانه، عطفه، لطيف مرة مرة.